ممكن أقول لك عن يوم كنت فيه سيّئة الحظ لما نسيت محفظتي في البيت وكنت مستعجلة على موعد مهم. وصلت للمكان واكتشفت إني ما عندي فلوس أو بطاقة للدفع، واضطريت أرجع للبيت وأخذها، مما خلاني أتأخر عن الموعد. كان يوم محبط، لكن تعلمت منه أهمية التأكد من الأشياء الأساسية قبل ما أطلع من البيت.